بحب أسمع القديم، الموسيقي القديمه، الكلاسيكية، لأن بتسترجع <noise> بقي ذكريات وبتحس انها مش متقلده من حاجه وواخده حقها، واحساسها مختلف كدا يعني، غير الجديد دلوقتي كله متقلد وكله ملعوب فيه، تحس ان مفيش عامل بشري فيها، كله آلات، انما زمان كان موضوع العامل البشري والابداعي كبير جدا فسهل توصل لقلبك وتمسك يعني.